Koʻu manaʻo ʻae, ʻoi aku ka palekana me kēia ʻoiai ua hiki nō a ʻoi aku ka maʻalahi inā ua hiki nā poʻe e kūʻai nei, ke ʻaupuna a i ʻole ka poʻe ʻakeakamai ke kilo i ka hana a hoʻokahi ʻoihana wale nō. Inā koho kēnā ʻoihana e hana ʻino, ʻoi aku paha ka wikiwiki o ka ʻike leʻa ʻana i kā lākou hana.